Iah manko sy de tia satroky zà, sy de magnisy an'io ah, fitaka aby avao e karazany fa gn'azoko zakay fosiny zany mitovy aby avao gn'asan'io, de oe samby miaro anao sy ho main'ny masoandro aby avao, zany oe sy de misy fahasamihafagny zasy e fahitako anazy fa refa mafana gn'andro ka zay satroky azok'agny, da igny gn'isiky hiarovako ame tagnin'andro.